أعتبر إنو دراسة التاريخ مهمة جداً فالتاريخ يعطينا فهماً عميقاً للثقافات والأحداث اللي شكلت العالم كما نعرفه اليوم، من خلال معرفة الماضي نتعلم من الأخطاء والانتصارات؛ مما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل في الحاضر، كمان التاريخ يعزز من الهوية الثقافية يزيد من وعينا بالتحديات اللي تواجهها الشعوب عبر الزمن.